Manahaky anizao ñy fandehany ñy sakafon'olo a Pôlôñy añe: <shushes> -Rozy añy manany ñy sakafo <shushes> nandesiny ñy razan-drozy nohony ñy sakafo mahazatsy an-drozy, <shushes> misy ñy atao hoe Piôrezy zao, rano natao frômazy noho ñy hena noho ñy legimy <shushes> nasia voan-kazo ;rozy añy koa tea hany bakaminy ñy hena noho kàpoka ;misy ñy lasopy Pôlôñé, misy ñy sôsy pôlôñé, misy koa.